Ñaan najín kay bí nabúka bí mëyëlanëţ pësansirul de, mëyëlanëţ pësansir. Ñaan jáku ñaan já nësansir këbí yëlan pëkakanul napën ţína cíţ unk. Ñaan o ñaan bí nasiyën baţí búkandáanul bí nadoon nëcí. Ñaan jáţ pëjá pësansir ñaan de acíba mëmbúkool. Baloŋ cí këcí mëmbúka bukal añaţ pësansir dí uwínjí.